راح اختار أنه تكون عندي القدرة على قراءة العقول. <hesitation> وايد راح تكشف لي عالم واضح، <hesitation> شعور ال- الناس لإلي <hesitation> بعرف خفاياهم، بعرف اشي يكونوا لي، <hesitation> لكن الانتقال؟ <hesitation> والله السيارة موجودة ايش قصرت معنا يعني.